Takuno xangue anoxo xa ihó naxu ihó, techungueni ñuté ño'o tikano xakonrió no naxi'í ihó naxú ku diki nguéna chuyuxa kena utilizar no'o escalera ñó.